ye avion jue yë jyayëy ko'o yë este naxwin yaj padyë ko'o yë jyayëyëkanë jue yë este pyëkëp jayëjpë manyt pioj mëkëdaky edekyam nëkx kyëxpejnë në ko'o kyëxpjenë manyt jedun jedun xa'ajpë je piloto yaj nëwi'idëy ma jedun nyakxëwany jayëy je kap mëbejnë nuk najuenyë pën o nebya anak du ji'ib yaj yo'oy porque kap mana dun anyay nëkoyë nyaxkadakanë pues ya este ji'im je tuk xa'ajpë je kuenda ajpë mëdyebë je awanëp ma je nyaxkadakëwayn.